تٔمۍ سُنٛد خیال اوس زِ اگر بہٕ یہِ قلم استعمال کٔر، بہٕ ہٮ۪کہٕ پنٕنۍ خانٛدارِنۍ زِنٛدٕ کٔرِتھ، تہٕ سُہ گوٚو واریاہ خۄش۔